Vindo ve korea chao ni sufuri na nungu no ndo ambacho che korea chao cha rikoni kwete sanduwekola ulikitumia kwa kola weka mringa weve shemka kwa kola ni sufuria yafo ya kawaida kwa kola weveshemka na chao kwakosea hao cha iya kwete yete sababu yaamba yetumika ata fo.